Ma ütelnüq, et ma ei olõq eriti sääne saatusõhe uskja. Et mino arvatõh om inemise elo timä hindä ehitäq ja määntsilgi müstiliidsil jõudõl sääl eriti rolli ei olõq.